Irô Soisy àby iô ndraiky izen̈y, nalaza koa irô tamin'ny resaka netiralite, zany hoe tsy miaroaro kô fa raha araiky fa in̈y fô, tsy tsy aroaron-drô raha hafa zen̈y raha ataon-drô. Avô aminjay zen̈y pôlitikin-drô koa zen̈y <hesitation> koa fa nan̈araka vanimpotoana araiky in̈y voatanan-drô ziska amin'ny farany zen̈y raha io. De zen̈y mahatonga irô tafaboaka zen̈y tanaty la gera.